ho dimiyan wa vɛ yoronɛ <hesitation> mube wa wa'a dɛ zɛrɛ zɛrɛ robora mimini awe senti emotion na um wia sinwɛnu zi'uwe han mazianso zumu mɛmu mawe co'o co'o mumi ji nucozo tana um paseke robo yiwa wɛ awa zin awa ji'a mu wian a bebian mɛ nucozo yiwa zin awa wɛ awe bedeso mua benɛ abo ma tete um mubo tɛmu we zin lo zevɛnuna muwe jouer lo wema wian wa amu co mana mazina mazin be